Hainao aloha gny mahafaly anaha lava nofa malahelo zaho. Tena mahagaga anio. Hanao olo da tena mana talenta amy gny famalifalia olo, hainao mampihomehy anaha sy ny tariny, tena olo soa. No tsisy anao aho da tena sahiranaho. Marina!